بنجيب المسمار والمطرقة ون -وندقه بالجدار، نترك منه شوية طول بارز مو كثير ، شوى قد ال القدر ال ال - اللى يعلقوا عليه ال- اللوحة ، بس نتأكد من ثباته بنجيب اللوحة ونضعها عليه ، نظبط الزوايا تبعها وال وخلاص.